اااء جبال الألب أو ألسكاءء االبلاد اللي فيها تليج ااااييء <hesitation> أحب أن انا ازرها ااييء و أعد هناك و انزل الماية المتلجا واجرب شعور التلج وهو بيتساقط من السما وكدا فاا شعور جميل